الضوضاء او الدوشه اللي بتصعب عليا النوم بالنسبالي عباره عن صوت عالي لعقارب الساعه مثلا ده بيكون مزعج جدا لو قريب مني، ونباح الكلاب، الكلاب اللي بتنبح بإستمرار بتكون مصدر ازعاج كبير ليا، كمان بكاء الاطفال بيبقي مزعج وبيخلي التركيز علي النوم صعب، والصوت العالي من التلفزيون او الموسيقي، والجيران لو مشغلين صوت عالي